Jue bi'i dun ya yajpadyë tëch, nëkxpë iuk xa'ambë tokatyë winpëkyë bi'i nya i'ityë, porque yuk dun ya may tokatyë bi'i nëkxë iuk tubë perp tëch bi'i yadun nyaka ijtëy que an.